Injo punna nu ku isse nakke punna bahasa konjoa injo poko-poko a rie di kua <hesitation> e sampajeng na'nasa e kelero pao nangka kaluku te dikua kaju bajang jati te dikua jati eja sampajeng kaju ambas poko loka jammu jammu serang pattes naa lohe punna ri areng-areng poko' ja poko' rambutan poko nangka poko duriang sattulu <hesitation> poko bittahe poko loka poko rikaju rita parring pokko' pokko gatta injo areng-areng poko a injo punna bahasa konjo